Avy amin'ny le fanagnany volo marangitra be igny a. Dia na koa izy tonga dia milefa dia misitrika agnatin'ny tany akagny na miforotra bitika be. Avy amizany zany no hiarovany tegnany.